Ŋabbirgal nafata ko ŋabbude to toowi, nokku to a heɓataa ŋabba hen mbele aɗa heɓa to a a heɓataano, malla ŋabbinde huunde.